Fanazavana sosotra momba ny fangalana sary nomerika,a izy an, anao longanay any tsy mahazo mihetsika, magnano pôzy anao, de misy botogna pihana aminazy an misy karazany izy an ,misy karekare de misy boribory i lohany an na tonga de karekare fogna, de pihina iny an, de azo sarinao, an de misy raha karaha miselatra karaha jiro iny akeo an, iny an manazava i sarinao.